Pos ain muchas crassis de panis. Sigún del cereal i mesmu del'augua i delas manus del taoneru. Paquí tenemus barras, bollas, pan d'airi, pan bobu, pan de picu, pan maríu, la telera i tamién la hogaza. I alogu tolos folasterus, que si baguette, que si brioche, que si croissants, que si pan de pita, que si pan con simientis, que si molletis, que si pan de moldi.... Cudiau no averán gustus i teciúras! Pui lo bien que güeli ena taona quandu está'l pan calienti?